Re ndraxey'na, re mandariney, limuney, ndraxey tyz este ndyenmen chubmen'nana tata jwa'mena o tez chomena yo yi'n yekney'na taga naxe ndiay, mbay re mandarina tatey nchame'na jwa'nba o nzo roamen ndoxkua nit nchuna', mbay le re limuna'na jwa'n ba na'ak falta lysmen thak jwa'nba ncho re chole lo komid bixa' nchamen, otiz tyoskuay zi nit'na. mbay igual xi'sana', xi'saana taj nzose ndyoba zi tena' o tatey jwa'mena yo yi'n yeknei'na ota iz tyoxkuay zi nit nal jwu'men.